Amin'io fotoa io zany da mila safidia soa ny toera sy mitady hetsiky mahalia, da bakeo amin'izay mila maorona calendrier amin'ny fotoa hitsidiha an'ny toeranana iny, da manao famandriha aloha ny fandraisam-bahiny sy ny fitatera.